Mul om väega rassõ seolõ küsümüsele vastadaq, selle et mullõ maitsõsõq mõlõmbaq, nii Itaalia kui ka Mehhiko süük. Naaq ommaq muidoki väega erineväq, aga mõlõmbaq väega väega hääq.